Manjanaka planeta hafa karà aminakà feky tsy ara-dalàla ai! Fôtony tany ty fô fa natao io ny iain̈ana tsy indray mandeha anjanahan-ten̈a planeta hafa an̈y. Matoa an-ten̈a natao eto zen̈y, eto ny iain̈an-ten̈a planeta; hafa hafa an̈y anjaran̈any bôko raha àby ren̈y matetiky miara-miasa amy tan̈y fo.